- akhir kaba ain kabsini <hesitation> foliko komboko salatakoi, <hesitation> folka heiker okena <hesitation> nijirosa sita saati sabea saatgalag inger nijirosa, ienebata <hesitation> halal idrosa amang idertira igil okero karjefan karjenbatoni sokerosa <hesitation> emid terikoni noi terikoni kamon terikoni drosa kabro.